<hesitation> ányi màa lɔ ówo zo, níì íku màa úni nàá aké kɔ ányi kɔ <hesitation> ɔ̀lɛ̀ìfefe nì ítɛ àmù <hesitation> ̇ù ɖi iku maké òzóɖi kɔ iku wèe nìlɔ ɖíni ányi màa lɔ ówo nyo, mò màaké bu zóɖi, ù mla kɔ bìà buyá <hesitation> mò màa ké bu nyo ányi lɔlɔ ku kɔ bìà bu zà kɔ ekpeli bìà iku wèe lèe. Kɔ bu kɔkɔ kɔ ùŋonì iì mu ákà, úɲonì wèe màa nyo ányi lɔ kàá mu ákà, úni sú ù mla lɔ kani ányi màa lɔ ówo nyo níì bù mò màa bu zóɖi, kɔ bìà bu tú li íɖì lɔ, kɔ bìà bu zé ke iku màaké àmla. <hesitation> ówó bàáá nɔ ni bèè kéé káèè ɔnɔ ɛɖì úni ɖi ówo ɖàa nɔ kɔ bu zé kè, kɔ ùŋonì wèe kàá mu áka ányi àámi lɔ. èli ígbɔ ajafá bàni ùŋonì, ú ná banìi ùŋonì kɔbu Zá mu ùfùù, kɔ ùŋonì wèe eé mu ákà. Káèè ù mla kɔ ɔwɛ náka ká zé ke íkeanì le kása kɔ <hesitation> ányi lɔ yilɔ, mò màa bu zóɖi bu zé kpelinìɔwɛ kà za ŋa sòo ɔ̀lɛ, sú ú mla ni kɔ ɔwɛ náka ká zé ke íkeanì atu kpelinì ányi lɔ ìlɔ mòti ása iku lɔ nàáa ŋòso ɔ̀lɛ úni ɖálɔ̀ɔ.